باش نطيب طجين ناخد اللحم تندير عليها البصلة و العطرية و الزيت كنخليوهم اتقلاو مزيان من بعد كنوجد الخضرة ديالي خيزو البطاطا الكرعة تنستفهم فوق الطاجين من بعد كناخد مطيشة و تندير شوية العطرية و شوية زيت العود و شوية القزبور من الفوق كنديروه على نار مهيلة و كنخليوه اطيب